Kuareta, belgica, jukuraiñovi mbaeti aesa, aikua, jokotïgua tembiu, jaeramo jaepota kïraïko kua tëtäpegua tembiuva, jare aikuapota jae kuraïko jae reta oesauka, oyapo tembiuva, oïmeko aipo jaereta jembiu ikavigue yaikua, yaesa yave